اي طبعاً ، الثقة تكون بشخص يعني تثق انو غاح يساعدك وغاح يعيونك - بس الايمان يكون يقين كامل ، يعني انت تسلم الامر كامل، ماكو انو والله احتمال يعملا واحتمال اكو ظرف يمنعو انو يعمل هذا الشي